Ny sakafo tegna tsotra sady ankafiziko dia togny aby ohatra anamalaho miaraka amin'ny voampoa, dia laoka maigna, dia ôragna miaraka amin'ny ananambo. Dia laoka ihany koa atao ridritra dia atao be voatabia dia atao be tongolo, dia atao bitabitaka voampoa fa tsy be voampoa loatra dia atao be menaka tsara dia atao marihidrihitra tsara. Dia ravin-kazaha afangaro pistasy marobe na afangaro ranona coco coco rampegna de atao be menaka. Dia zay ny sakafo tsotsotra sady tiako.